Leydi meɗen <noise> ɗo wi'a a wodi nyamirɗe nde goduɗa a waɗa nyandu a sippira himɓe, ira nyandu oye ngaɗata. E leydi meɗen bargore ni ɗo fa himɓe yiɗi waɗugo nyamunɗe nafali ɗi hani e siffaɗi, sokora, e nyiri gauri e gero e amalari, nden e maro. Li'o ko defata kon a wawi waɗugo nyaika, tatcen nagge e bala, e be'a, mabo gaɗa gasijo sotca ɗum ma gasije na'i. Bafi maɗa to e fanin to woriho non to oyoyo nun, to li'o ogusi non, woɓɓe bo e watta lurure na gure na <noise> e ɗoɗen fu nafali leydi meɗen ko himɓe sodata nyama non.